Manahaky anizao ñy kolotsay an'Alzery añy: <shushes> -Mañaja ndranañahary inoan-drozy io rozy ,manompo aze <shushes> ,manany ñy lilin-drazan-drozy koa hajain-drozy ;manany ñy fototsiny ñy sakafon-drozy rozy ,hajàn-drozy ,jaboen-drozy ;aminy ñy fomba fivolaña <shushes> ,manany ñy fomba fivolañan-drozy añy rozy bakaminy ñy razan-drozy noho ñy lilin-draza napetrakiny ñy razam-ben-drozy.